Ep bank ting onep warwar nga me't di- reh warai kanak ep rumai nah direh reh so'bg ep pitkalang anlon. Ep wuvur nah di- reh wuri ting lon- ep bank, ol lan ap ol parai ep pitkalang anumi, tingau suan el gom mah ningan taem. Khon awakak u na gong u- basi khol a mani ting lakman arim. Ep baran so'song tari. larmana ep beng ol parai sur aningau el laun akak khon ep kirai barah sur ol kipsoi num kam pitkalang, kating onep taem nah usen u reh nah ku- nap khon kimsoi. Ol lan ap ol kipsoi ting loni ep beng o ningan taim ol parai num ep pitkalang sur dit sen dit el agomi ap ol lan- ol- los pasi